געווענטליך פאר מיר באקום איך בערך דריי זאכן אין די פאסט פאר מיר. <hesitation> א- <hesitation> זענען געווענטליך איינלאדענונג צו א חתונה, אסאך מאל איז דא אביסל אנדערע זאכן <hesitation> ווי א קארטל וואס קומט אן פאר מיר אדער אזעלכע זאכן.